Menda olti juft poyavzallar bor <hesitation> ular ish uchun klassik tuflilar va kundalik poyavzallar <hesitation> va sport krasovkalari <hesitation> undan tashqari yazgi va qishgi oyoq kiyimlar.